Ah misy mahatsara anazy mitsy zany ka! Satria mba ohatran'ny hoe fialamboly sady mba mijery tanàna manitanita-tsaina mitovitovy amin'ny raha marobe io mi. Zay ka!